Mkpó ásékédé mmá tié n ésit, ésit ánném ámi ntáng ádé <hesitation> úwém ámi, ná ámi ntóngó uwém nká nké tóngó uwém ná nkéséké ntié, má duk itiè unén ámi nám unén àse tónhó áfid ánduók ké kè ényóng, nsuk sio áfid ké isóng, mà sio áfid ké isóng unén àsuk átónhó ánduók <hesitation> usén mfin em, mmá tié nkéré mkpó ádé ásé nném ásé nnem imaam, ámi, ámném ésit because ké nták àdi, ntàk ádé ánàm ámi ndé sé ndé mfin ém <hesitation> mkpó ámi nsékédé mmá tié ésit ánném àdé unén nágná nké tónhó mbóg unén so mmásě mbóg àdá bó ntó mmi mi